Ny pôzipôzin'ny trano anaty rano an y zany e, da trano boribory i io. I trano boribory io sady lehibe no mazava, da matanjaka koa io ary mahazaka ny tsindry laly anaty rano any. Da mifamatotsy amin'ny lalatsara mangarahara i trano igny mba ahafahan'ny poniny foivezivezy antongotsy na fiara kely mandeha anaty rano ao. Ny asa iveloman'olo any zany da ny fambolena anaty rano, da misy koa ny angovo azo havaozina. Ny fialambolindreo agny e, ny fikaroha anaty rano, ny trano bakôka anaty rano da ny fetin'ny koli-tsay, misy fampisehoa hira samy hafa sy fihetsiky.